Pus ca pecaam cuando uts une cuando uts jalun wuti pun ajwu cuando un anmaypanwutu teji can wudan tugay teji ca un tujupapu un tugay capu tugay tuwan muduypa capu tugay tuwan wutpa y cuando wan tsucmusu ca unje ca tsycpapu ca jaypapu u di chamjaysucpa nete y pues tun ney tuju ajuwu as tun wuti pun ajuwu wuti pun net tuccu siempre como ya mansedu ajuwu un teji ajuwu can wudan metsaan tugaan como tugaan meru un mudan ajuwu ura ca mama tugay ney teji wudan tugay teji iwu uy tujuwu itu ney teji wudan tugay teji que iwu uy tujuwu itu ney tujuujpa y ca wudun tugay teji cuando wuju wutsucpa pues ney is tujuujpu pun ney wan nicsaju ca ellaju ca yujcuju sino que pun ney wuju atajpa cuando u mansebu ajuwu pues.